Tambuo, bongo, nacchere, pöi a grancassa, o timpano, dapeu oo.... timballo, che a l'é unna specie de tamburin, ma in realtæ ghe n'é mille, perché dî "bongo" no l'é dî ninte, dipende da-a dimenscion, da-o tipo de pelle, e quelle röbe lì.